Ia, maromaro zen̈y fa ny afaka volanko zen̈y ronono soja io zen̈y tain̈a afaka soloan̈a rononon’ny aomby. Aviô mahasalama in̈y tain̈a ny tiatiako ndraiky tsaratsara zen̈y koa fa migiaka izy na hoanin̈y isan'andra zen̈y tsisy olon̈a fekiny.